كتله المحرك-رأس المحرك- المكابس-زراع المكابس -عمود المرافق-و <hesitation> شمعات الاشتعال-وعاء الزيت-غرفه الاحتراق-سلسله التوقيف-ون-ظام-الصب-بابات